Si jissi nfrancia mi piacissi jiri a parigi. Soccu mittissi dintra la valigia? Mittissi certamenti li cosi chi mi servinu pi stari nta na nova città. Li robbi, lu canciu, i documenti pirchì chisti servinu pi dunni ti movi ti movi. Sta dumanna mi pari na dumanna un pocu cretina. Scusati la sincerità.